Qizil rang menga ehtiros, energiya va kuch bilan bog‘lanadi. Bu sevgi va romantikaning yorqin ifodasi bo‘lib, ko‘pincha hayajon va intensiv his-tuyg‘ular bilan aloqadordir.